יעדער אינסעקט קען <hesitation> ק <hesitation> קומט דורך צווישן זיך א אנדערע מינע וועג, אפאהר דורך זייער קערפער ווי אזוי זיי וואקן, אדער ווי אזוי זיי טאנצען, אדער ווי אזוי זיי מאכן זייער פליגלעך <hesitation> אפהר קענען מאכן קולות אפאהר קענען האבן א ספעציעלע אזוי ווי ליכטיגקייט וואס זיי פארשפרייטן יעדער זייער מינע וועג.